थोड्या इसकुलानी बुरग्यांग बिल्ली करतात म्हणजे चलैतात ब आनी खूप त्रास ब करतात। पण या रैगिंग किवा बुलिंग जर तर कोणाय केला झाल्यार तेंचेकडसून कसा आमी अमका समाळुंग शकतोव? एक कारण असो जाव शकता कि आमी वाचन त्या स्कूलाच्या प्रिंसिपलक सांगंय शकतोव किवा आमी तेंची कंप्लेंट दिव शकतोव। आनी खूप काय काय असा त आमी करूंग शकतोव जसों कि विडिओ काडून प्रूफ दिव शकतोव।